Makanan tradisional kalo dari sa pu daerah tu, sa dari suku biak <hesitation> biasa kitong sebut de pu nama tu sinole, itu kaya sagu yang <hesitation> dimasak tapi tidak tidak sampe cair begitu jadi macam kalo, kalo disini tu kaya de kaya, de kaya <hesitation> krepes eh, krepes tapi <hesitation> dari sagu begitu jadi itu dong campur sagu gula deng biasa pake kelapa juga, jadi itu nanti tong pake teflon trus taruh sagunya duluan habis itu gula habis itu ditekan tekan pake <hesitation> pake spatula ato apapun itu yang bisa untuk kasih de kaya merata begitu de kaya jadi satu dengan sagu dang sagu deng gula begitu. Untuk makanan tradisional yang sa biasa suka yang suka terus tong sering buat itu sinole, sinole itu <hesitation> tong buat dari sagu cam tapi de biasa dicampur gula juga ato tidak dengan kelapa juga ato gulanya biasa gula merah ato ataupun gula pasir jadi untuk de pu sagu sendiri tu biasa kita beli di. Mama mama di pasar koya ato di pasar hamadi juga ada kalo di jayapura trus tong <hesitation> jadi sagunya pertama tu tong jemur dulu sagu tong jemur dulu trus kalo sagunya su agak kering begitu baru kita olah akan dengan yang tadi gula ato gula merah ato kelapa begitu <hesitation> untuk gula deng gula merah begitu itu di pasar juga banyak jadi kitong beli satu paket itu trus setelah untuk proses buatnya itu tong jemur sagunya pertama trus gula merahnya di kaya tong kasih hancur akan dulu kasih hancur akan trus nanti yang masuk duluan di teflon itu sagunya dulu baru kita kasih masuk gula merah trus tambah dengan kelapa lagi trus kitong macam tekan tekan dengan spatula begitu, jadi untuk semuanya, untuk semuanya itu kaya prosesnya tra tidak memakan waktu yang lama juga kitong juga macam sering makan itu kalo misalkan tong ada di jayapura trus karna de bahan bahan juga mudah didapat kalo disana jadi kaya selain enak trus juga gampang tong gampang buat juga.